Mety teo amin'ny fitopolo eo angambany, fa <hesitation> ny ankabetsahany an, <hesitation> vao haingana satria izaho manana saka saka vavy anaky roa izay mitera-lava. Dia ny iray tena hoe noesorina ny fitaovam-pananahany satria miteraka trobe. Ny saka izany no tena be dia be, fa ny alika angambany mety teo amin'ny dimy ambin'ny folo eo.